Diewugol emel am ka ana fawi e dow gole am. Saatuji e ley nialoma miɗo wawi diewude cilli joyi, jeegon, dieddi, sapo. Jon kaa no keɓirammi ɓataakiiji tan. <hesitation> eywa hedde noon woni. Jooni ka ɗum haanat hawrude e ley jaate amin min ka.